कुछ सब्जियां मौसमी होत हैं और वर्ष के केवल कुछ विशेष महीनों में उपलब्ध रहत हैं। यह मौसम के साथ साथ बदलत जात हैं जैसे गर्मी के मौसम में सबकी आवत हैं। जैसे की ककड़ी औत, लौकी औत हैं, तोरी औत हैं, करेला औत हैं, भिंडी औत हैं, बैंगन औत हैं, टिंडा औत हैं, मक्का औत हैं, और परवल औत हैं। और सर्दियाँ के टाइम पे गोभी औत हैं, पत्तागोभी औत हैं, मटर औत हैं, गाजर औत हैं, सल्गम औत हैं, मोली औत हैं, पालक औत हैं, सरसो का साग औत हैं, ब्रोकली औत हैं, अदरक औत हैं। मॉनसून की सब्जियाँ हैं, जैसे भिंडी, लौकी, करेला, परवल, बैंगन हो गई, मक्का हो गा, सिंघाड़ा हो गए और बाकी सब्जियां भी होत हैं। जो मौसम के हिसाब से औत हैं।